<hesitation> miɔ san nyɔkɛ fu, fum n wan iŋɛ se'em nyaŋɛ bisɛ mɔi la de la; la san de la sansɛka ti fu nyɔa ni ta li'ira la, aayi, fu wa dugɛ kotuulega ka'ɛ iŋɛ konko puan in dikɛ fu nɛŋa la sure tuulega la puan gee vo'osa lebera la wan suŋɛ ti fu nyɔa la n li la ayi, la yuregɛ. La san in kelum dɛna la ni basɛ ti fu kunkore ana bee tintɔbuulegɔ n boti sa la, fu wan kelum iŋɛ kotuulega la nuu furesa da basɛ ti la ba'am lakera ti fu furesa, fu wan nyɛ ti la kelum duula nyɔ-miirɔ la koo sɛla za'a n boti fu kunkore la puan basɛ ti la ka ana fu suŋa la, la za'a wan yese la san kelum le de ti miɔ la basɛ ti fu zuo ni kɔ'ɔm wagers ti fu san nyɛ ko'om n de koma'aga nyaŋɛ nyu gee nyɛ ko'om basɛ fu zuo puan gee nyɛ nɛŋa gã'arɛ vo'ose ayi, la wan basɛ ti fu tibega kina na ti la kan yue dinɛ zuo.